Kan bador basawwi sandawish hubas alkhubzal-inda laham di, baʼejjin farini kal-kal fil adad al badora, kan badora katire aʼa kan badora khamsa sitte bas kan badiral farin shiya dadda balga lai khamire al bigulu laha (eas) di badira fiya hibas tinaffikh, kan naffakhata zen dadda dinti finnar wallaham kula mashwi kal-kal gaid.